Tsy mitombina le hoe ma- miasa hono nefany sy sy miaragna tombony, sy possible zany e, satria <hesitation> igno zagny le rahanao agnagno ananjy io raha ohatra ka hoe sisy tombony ho azonao amignanjy e, de karaha hoe sy de mitombina aminahy zany le izy satria lasa hoe sisy tombosoa ho anao si am'le raha.